Anisan'ny fomba voalohany entina hiadiana amin'ny fampitahorana ankizy any ampianarana aloha an, ny fampandraisana andraikitra ny olon-dehibe. Izany hoe ny mpampianatra mila mipetraka tsara amin'ny maha-mpampianatra azy, miresaka amin'ny ankizy tsirairay, manontany raha misy olana. Dia ankoatra izay koa, ny ankizy mila ampahafantarina hoe ireto avy ny zavatra tsy mety. Ny ankizy mora mandray, rehefa ampanarina izy hoe tsy mety ny zavatra anankiray sy bedesina araka ny tokony ho izy, dia mora kokoa ho an'azy ny mahafantatra rehefa avy eo hoe hay tsy mety iny nataoko iny an, dia tsy hamerina intsony. Ny ray aman-dreny koa mila ampahafantarina hoe misy toetran'ny zanaka ataony any am-pianarana tsy mety an dia mila ahitsy.